Amun makanan dibanjar terutama ulun pas pindah ke banjar ni suah menamui makanan ngarannya itu oh jaruk kambang tigarun tu rasanya pahit pang lawan cara meolahnya tu kada semua orang kawa, jadi <hesitation> cara meolahnya itu rasanya tu orang- orang <hesitation> andak diwadah kaitu habis tu di <hesitation> dikubui banyu panas dirandam semalaman dengan garam jua jadi ibarat nya di fermentasi lah amun jar orang indonesia tu lah, jadi cara makannya tu jua di- dimakan kaya lalap biasa ja jadi jar orang banjar tu lalapannya orang banjar lah kambang tigarun ni dan rasanya tu pahit kada semua orang ketuju jua. Habis tu ada jua makanan kaya cacapan tadi buah nya tu kalangkala amun jar ulun tu be- bebau jaring tu kak jaring yang jengkol bau nya tu kaitu jadi ulun kada ketuju rasanya tu jar sebagian orang gin bepadah rasanya kaya alpukat sebujurnya kada itu kaya- kaya jaring baunya gin jua. Lawan tekstur nya tu benyek ada biji nya dalam nya jadi kada walaupun <hesitation> ganal ukurannya tu tapi yang kalo dimakan tu sedikit ja daging nya kada- kada semuanya kawa <hesitation> jadi bagian. Bijinya tu lebih ganal dari pada daging nya yang kawa dimakan itu gin diolah orang cacapan jua di banjar jadi kebanyakan di banjar ni orang makan kaya lalapan ja lebih banyak sayurnya kaya jawaw dijarang gasan lalapan habis tu terong- terong halus gasan lalapan jua dijarang jua itu gasan makan kaitu. Amun kuliner indonesia ni <hesitation> di jogja ni kaya orang kebanyakan tahu nya pasti gudek habis tu apa yo lah di jogja ni orang kebanyakan tu ya soto- soto jua ada jua yang makanan yang kebanyakan orang tu kada tahu kaya wader- wader tu iwak yang di kali inya tu bentuk nya tu halus- halus <hesitation> tapi ada jua bentuknya kaya iwak nila jadi kada terlalu ganal kada terlalu halus kaya anaknya iwak nila lah ibaratnya wader tu itu orang biasanya masak disini besantan jadi amun di jawa ni <hesitation> jogja maksudnya makanan yang sejenis wader tu le mangut lele jua tu mangut lele tu olahannya sama jua besantan kaya gangan santan lah ibaratnya kita orang banjar tu <hesitation> habis tu apa kuliner indonesia lah. Kalo di kalo dipalangka itu masakan dayak ya kaya sama ja sebenarnya kaya dengan dibanjar jua ada mandai cuma disana <hesitation> kaya <hesitation> umbut rotan ngarannya kalo dipalangka itu rotan yang muda itu diolah jadi gangan na itu di- diolahnya baya bisa dimakan ujung nya aja mun semua batangnya di olah jadi sayur tu bisa gatal orang memakannya kaya sama dengan gangan keladi tu amun orang makan sampai semuaan diolah batangnya tu kada kawa jua jadi mungkin bagian muda nya aja yang diolah tu bisa. Kalo dipalangka tu itu habis tu <hesitation> gangan sayur eh gangan singkong betumbuk na itu diolah pakai santan jua itu bisa habis tu apalagi lah <hesitation> kuliner indonesia oh rendang ulun jua suka masakan padang <hesitation> ayam kalio atau ayam gulai tu nyaman jua <hesitation> apalagi lah. Amun ulun ni tebanyakan tahu makanan- makanan banjar makanan orang kita kalteng orang palangka ni ya dari mama ulun kaya ulun waktu halus tu baya melihat ja kaya apa gerang rasanya kaya apa gerang kaya, amun na dipalangka tu ada jua makanan tempoyak na itu tu durian yang difermentasi habis tu apalagi oh ini udang papai itu dimasak kaya betumis ketu ja kada- kada ngalih jua rasanya meolahnya. Habis tu apalagi lah oh yang ngalih jua didapati di jawa ni- ini apa buah ramania amun kita di banjar di palangka tu pasti makanan buah ramania ni dicampur dengan sambal- sambal acan lah ibaratnya gasan makan iwak bebanam tadi tu habis tu ramania ni rasanya kawa jua dimakan amun nya sudah matang mun nya sudah matang tu warna nya jadinya oren tekstur nya jadi lembek rasanya kada begitu manis cuma ada rasa kecut lebih kaya jeruk pang rasanya tu kada yang karas tu kada na kalo nya masih muda tu dijadikan sambal di- di cacah halus dimasukan kedalam sambal acan tadi, habis tu kalo ulun tu sukanya jajan paling kada seminggu sekali harus jajan seblak kalo cireng kada begitu suka karna karas mungkin tekstur nya. <hesitation> oh cimol nyaman jua <hesitation> apalagi amun ulun dari sd, smp, sma tu kan tinggal dilingkungan banjar ni paling rancak tu ya rancak jajanan bulik sekolah tu ya itu tadi ma manukar pentol becucuk maksudnya becucuk tu pentol atau aci ya ibaratnya bakso kecil- kecil itu tu ditusuk dengan bilah lidi dicocol lagi dengan saos biasanya kaitu na pas ulun sma ni ulun ada langganan nyaman banar namanya pak le inya bejualan di kantin sekolah jadi ulun tu dulu waktu sma jarang banar namanya makan nasi paling kada tu makan nasi tu dua kali sehari hanyar makan nasi paling rancak tu ya tiap hari bulik sekolah <hesitation> duit sangu tu ya gasan nukar pak le ini tadi inya kaya bakwan kawi kalo dimalang tu kan ada bakwan kawi yang harganya tu kada mahal jadi kaya orang makan bakso tapi ada goreng- gorengan nya jua itu amun sma dulu rasanya kada larang jua ada bakwan gorengnya di- dibentuk halus- halus jadi orang kan baya nukar dua ribu ja rasa kanyang parut lo kada- kada perlu duit banyak ja kawa nukar dua ribu ja kawa nukar itu. <hesitation> itu ada pentol becucuk jua ada jua tahu nya, tahu nya di isi kaya aci tu.